Mi dispiaci ca si sta lamintannu di lu sapuri di chiddu chi ci purtamu. Ora controllu pi capiri si fu sbagghiu chi ficiru ‘n cucina. Mi spiegassi quali è lu probblema, è troppu salatu? Troppu scipitu? è un probblema di cuttura o autri cosi… Si voli ci lu fazzu còciri arreri oppuru si po’ pigghiari n’autra cosa. Mi scusassi pi chiddu chi successi.